furu i non'onhan oyi mina ani ci wese o ma se han'nou nɛhɛ djuru fu a sɛra mu sese a sɛra mu a nettoyera mu sese paseke o nɛhɛ djuru we le a'o uwa'o uwa'o non'on nɛ wiɲan mi ni furu na purke a ho weci um oyi bɛ dju nɛhɛ djuru suwa o ma se han'nou walima ɛnɛ ɛ'o a uwan na mu a lera o non'on wian a dani sɛ mu fara fara tomu a puin puin